<hesitation> كي نحب نسافر نسافر بال- الكرهبه خير، علاخاطر <hesitation> تنجم <hesitation> تحبس في أي وقت، تنجم تاخذ الطريق ال- الأقصر، ماتبقاش غي تبع في سكه ولا تبدا مربوط ب- <hesitation> بثنيه معينه، تمشي فين تحب وقت ما تحب، وقت ماتتعب تحبس، <hesitation> تحبس تعمل قهيوه تعمل <hesitation> فطور، <hesitation> نفضل أني ن-نمشي بالكرهبه خير.